<noise> Lafa te hanao mofo an-tragno ao zany e <noise> ny akora ilaa da lafariny e, siramamy e, atody e, <noise> da <hesitation> rano. Io koa afaky atao ronono koa io zany fa mianky amin'ny mofo tia tegna atao.